Mꞌaⁿ ntꞌom quiooꞌ na tijndaaꞌ cwinda quia natsjom chaꞌ na cachi, cachi juuyoꞌ mꞌaⁿcꞌeeñeyoꞌ na nnda̱a̱ nljeiiyoꞌ quiooꞌ na nlquiiyoꞌ natsjom maluaaꞌ cajnoomꞌ ndoꞌ maluaaꞌ ntsjooꞌ mati jeꞌ calueꞌ cwilaxmaⁿyoꞌ quiooꞌ na mꞌaⁿcꞌeendye maluaaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ chmeiiⁿ juuyoꞌ mꞌaⁿcꞌeeñeyoꞌ na nnda̱a̱ nntyjo̱yo oo nntꞌuiiyoꞌ tyochiꞌ maluaaꞌ jeꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ chioꞌ, chioꞌ juuyoꞌ matseixmaⁿyoꞌ cwii quiooꞌ na manom quia natsjom na matiiꞌ ꞌndyooyoꞌ naquiiꞌ tsꞌo na malꞌueyoꞌ quiooꞌ na nlquiiyoꞌ.